کمبوڈیا چُھ جنوبی افریقہ براعظمُک اکھ ملک، بہٕ چُھس اکھ یژھ دنیا بیان کران یتہٕ بیوقوف قوانین چِھ اکھ بمبلنگ حکومت نافذ کران۔ گۄڈٕ اگر کانٛہہ عیسائی چُھ نہٕ یمس واریاہ زیادٕ ٹیکس ادا کرُن چُھ، دویم اگر کُنہٕ جورٕ طلاق گژھہٕ تیلہٕ چُھ مردس پنن نیصف جائیداد اکس زنانس دیُن۔